Bairere ma golu ge, ene yo sari gahi fola coma yo so gahi ena ma gunyihi tou iya ino toma hate majaga bolo ua tou iya ino toma hate marau.